Pues caney susar aceite patrona aceite del faro aceite de nutrioli tanguien satancara sarape ñajñey gunaguandei gunalandinayeij ayleija magueys nagueys mapiej pashicould coid pero agueisantacai tiusar aceite aloj tulorlo tipo de aceite paraun combinar también hay otrio quiey ocupar pelandow wey lous tuu cada unolopa de mi aceite de la purella